So ngoonnga Alla kaa mi yirwii sanne. Mi yehii e awance duu sanne banngal giƴiraaɓe an. Ɓe njiimi ɓee kaa so ngoonga. Sabi ɓii aadama huunde fuu e aduna <hesitation> saa <hesitation> a yiidii e giƴiraaɓe maa, laatante weli mawɗo.